Kiwembe kinaa kathi nyingi. Kiwembe chafungua makombo, kiwembe kantunza murua jaa kiwembee hathenga hada hantwe hamsamiilwa. Kiwembe chashivia kii, kiwembe kilathima nyingi <laughs> nejisoka laza kwaajili ya kiwembe. Kwahiyo kiwembe kinandima nyingi, wachezea makombee. Kiwembe icho icho kwahiyo kiwembe kina thima nyingi sana.